ऑस्ट्रेलिया हायसार देश भारतांत वेगवेगळे हवामानाची परिस्थीती दिसां येता। चाढशा वाथरणी उष्ण गीमाळो आनी सौम्य गीमाळो आस्ता पुन्न उत्तर हेमिस्फेयर च्या उर्फाट आस्ता म्हुटल्यार डिसेंबर तेह फेब्रुवारी ह्यो उमाळो आनी उष्ण कटिबंधीय उत्तर वाथरणत चार वेगवेगळे सीझन सोडून वेगळत वोल आनी सुक्या वेदर आस्ता।